Ny mail momban'ny asa alefako isankerigniandro tsy voafaritra arakaraka ny zavamisy ary le magnokana <hesitation> matetiky izy kôfa misy raha ilaigny zah de mandefa.